والله مرتبا زين وزوچة چيدة ويعني تكون حياتك كذا مظبوطة ما فيها أي ظغوط ما فيها أي إضطرابات ما في أحد يطلبك فلوس ما في أحد يطلبك حاچة ما لك-ما لك عند أحد عداوة ولا أحد عدا له عندك عداوة ما في خلافات ما في نزاعات هذى-هذى الحياة الچيدة اللي من وچهة نظري اللي فيها توازن وفيها راحة-راحة بال يعني.